In kuman tse na kaduna na kagoro in tseet kuro amok iyɛ ifas ba fin kin tset azɔng fɛ ba ras. Nato nato, nato, nato. Kudyɛng banet data, nato, nato, kuda ta nsɔk nfaa ni kyikak sak ni nsɔk ntaat. Ba ba nɔ ma ba ba wuruk, na ba ba nɔ na ba ba wuruk. Ikyɛng imasang ni kyɛng ayɔɔt fin di atuke me ɔng. Iyet indi anet akak anet kuda ta anakat azining ni kyikak nyɔɔt kidi yit yit imas yit hywe awo kɛ akɛyi. Ama nɔng in tsin se yit na nɔng se fin di yit anet akak atsɛ ne, angarak naton ashen. A tseng nashen afaa dagbɔng na tak wu kyɔntɛ fɛ net e di tseng natak wu. in yɛrɛ ikyɛng ayɛɛt imas yit hywɛ wo, in fɛ yit ikyɛng ideng wo, idi yet ihywɛnɛsɛ ayisi kong a, ki idi yet akɛ? Ha! In tsin se yit anɔng atukakak bafidang in bakak batse itsang, da ba tse itsang, se kak tse, a kumung, a nabak kubɔk Ashim ada kɔrɔk aturuk nigborom se shiriwish anet aturuk e ami fok nawoot ba, ba shim ba tsɔ ba nye itsang ni-nigborom. Arafɛ mɛsɛnge a nabak kubɔk nighborom fok iwu da yit kutak aturuk e ada bene matse se tek aturuk e shiriwish abɛ ku kot azɔng se kpɛt atɛn ka banbɔk e, se afidang e tun kaban bɔk e ziri. A tonong a fidang ayo fok ba mi kutseet kubɔk awo. A di sot yuu nɔng na di nye mirim, na di nye mirim, na di nye mirim na di tsesek anɔng kyɛk. Se afɛ faa me se azining e, se-fe-fɛ na fidang fok arɔ ha! Kuturuk e kubanang hywe wo, in fin kɔrɔk vit, kuyet kuratek hywɛ wo. Nek anɔng, afidang in ate kubɔk kufɔɔn, nɔng gyang idaki di kɔrɔk yit mo kuturuk e kubanang hywɛ wo, in fin kɔrɔk vit, kuyet kuratek hywɛ wo. Nek anɔng, afidang in a te kubɔk kufɔɔn, nɔng gyang ida ki di kɔrɔk yit mo kuturuk e kai kunanang hywɛ wo, ngɔn mara kidi kɔrɔk yit e se afidang e tsin te kubɔk wu yɛt e se kpɛt ba tɛn kaban bɔk e ba. Se ba yit itsi ngma ba ba teng na namak ni nkun, ba mi tɛsɛng mbɔk e fɛ ba tse itsang. Ikyɔng imasang ikyɛng ayɔɔt. Arɔ kak kin di. se, ase ni kutseng ase ni kutseng, ase ni kutseng, a se ni kutseng, se ihywen, nyɛt ihywen ku romong niren, se afidang tsin ku kus mo iwu mi tsang serek Se da ami serek awon karɔ me, se fidang da bɛ zɔng, se fɛ na fidang wu, fok arɔ di kyɔng da wɛ? In di kyɛng da, lwu ma shim ihywen e ini tɛmɛng a fidang e se fidang tsin nyeseng fok iwu yɛrɛk ikyɛng e abak arɔ me ɔng, se ihywen ku tɛmɛng. Ikyɔng ayɔɔt, ikyɛng amasang. Akak tsin tseng ba, ase ni kutseeng wu se agot a sɛ kushishirik ni ren. A got anyeseng arɔ kushishirik, se kushishirik ku ngarak, ku ku ngarak, ku ku ngarak ku se ni kuros hywɛ awo, ba se na fidang, se iwu fɛ akyɛ fɛ da nye yɛ? Lwu di a teng n nye ne, ateng a nye ne se afidang se akpa mas afidang, se a fidang e rak serek yik-yik. Izen fɛ fidang rak serek yik-yik, a fidang ku won abɛ kpaf narɔ fi kushishirik e di se, se fɔ afidang in di kyɛng da wɛ! Se anyeseng azɔng, se kushishirik e kpa di ngorak niwu ba, ku kpa kuros ba, se afidang e kpa imasang ba. Idɔng tonong, ikyɛng fi ngɔn shim bada nye ne ba, ibi nye kak e ba. Nek anɔng in tsim fɛ, illyɔng fi idi nɔk ikyɔng imasang ni ikyɔng ayɔɔt ɔng